E sòì tiŋ è uusù lɛ è kɔ̀ȧ eiŋ niŋ guuyè eiŋ niŋ gùùyȧ maŋ gɛ̀i, e taìŋ nɛ mùŋ kɛɛnɛ̀ŋ e sòi lɛɛ̀ tiŋ mùŋ donȧiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ maiŋ sùùyȧ maŋ deèum mȧŋ. Mùŋ sùȧiŋ maŋ deèum mȧŋ maŋ yèwȧ maŋ ka maiŋ guuyè, e bȧ niŋ yaà mùŋ kpaaì nìŋ wèè kɔɔ naanȧȧŋ, bȧ niŋ yaàa zȧ mùŋ guuyà nìŋ ɗì mɔ̀ɛ̀, è è e sòi lɛɛ̀ è siaŋ tiŋ nȧŋ nyɛnɛŋ wɔŋ kɔɔ mɔɔ̀ŋ wɔŋ zɛ̀nɛ̀ŋ, e bù lɛ nɔ̀ŋ kɔɔ mɔɔ̀ŋ lɛ kɛ̀ e bù lii yòo fòlȧ, kɛɛ sèè mùŋ go ùùsù è sòì lɛɛ̀ kɛ̀ tii naŋ tɔɔ̀ kɛ̀ muŋ naȧŋ ɓɛ̀ŋɛ̀ŋ zɛ̀nɛŋ muŋ naȧŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ mȧŋ dèè, soo e e e sòi lɛɛ̀ siaŋ wèè nyuùŋ kpùuŋ gbiŋ, weètii yȧwi banȧŋ sòi lɛ̀ wèè e niŋ toomò.